कसै खालकालै निर्णय लिन्ज्या आफ्नो अन्तरग्यानलाई हेद्दु पडुन्छ । तु भुणेको मान्सको भित्रि हृदय कि भुण्णाछ, कस्या हिट भुण्णाछ, कसो व्यवहार गर भुण्णाछ, र तिन निर्णय लेग्यापाछा तिन कि हुनान, भविस्यकी लेखा दिगो हुनान् । क्याकी आफ्ना भित्रबठे लाग्या चिज गर्यापाछा आफुले केइ समस्या आइग्यापाछा तै सित सजि तरिकाले जुधि सकिन्छ, तवैकिलेखा कसै निर्णय लिन्ज्यालै, जागीर खन्या निर्णय होलो, अथवा कोइ ठाउँमा काम गद्या निर्णय होलो तै है पैल्ली आफ्नो अन्तरग्यान कि भुण्णाछ, तै वुज्जु चाही जरुरी हुन्छ ।